لو نبي نغير لمبة أول شي نفصل الكهرباء عن المصباح هذا نفسه أو نفصل عن البيت يعني فترة لنغير اللمبات، بعدين ناخد ال نركب نشوف المصباح الجديم <hesitation> هو مفصول عن الكهرباء نلفه بعكس عقارب الساعة، وجيب المصباح الجديد ونركبه بنفس الطريقة ونتأكد أن هو مثبت كويس قبل ما نشغل الكهرباء.